Anoi pandepo chinela, tenis, tako, zapatilla, bota jaeño jokua, anoi vae opareve aiporureta iroiyave amonde tenis seretape ai yave amonde chinela